Mi yelan bangal am latta ummatoore mofti valli am seyo. himbe wara daga wuroji fere-fere, ngam be wanna am du'aji hairu min be debbo am je mi bangi mai ha yeso lenyol am be derdiraabe am.